Hati ekyo ekintu kale chikatondebwa, bwokuba mwana muto, ogenda no kura no bara emyaka yabantu bakuru. Mbu hati nyowe nenyenda ngenda omuyaka yabantu abakuru, obuto mburugemu kubanga nkaburugamu <noise> kubanga mama wange akanzara, yankuza yandorela nanyowe nenyenda ndorele abange abandazara nabo bakure babe bantu bakuru.